Inon de yulcuameh, por ejemplo naha ticpiasqueh inon de tochichicuanih tzihtziquitzin ihquin tlocatqueh iete, naui chichiconcuani tla ohcon nah ocuaihtaya inon quilbia este niquilbia notielpoch nah noihcon ocualitaya nichichciconetzin uan ohcon nah nohcon nah neh nicpobuas uan nicahsito nicahsito neua, pero inon notielpoch como mero tlaolih cien centavu quipia tomi, pero neh amo nicpia porqui amo amo nitiquitih, mm yaha inon quibiquilitzinoa xiyoca inon comida quitic bolsitas machiquinituco pero ohcan comida para tochetu tlaco para yaha quibiquilits nacamo, bueno tla para tzitzicotzin quemah nicobili pero snimah yoquichtutolu yayecmati nah amo icniqui amo ixmachti inon porque tlacamo nisiquiera cahsis diontle tiene que porque nah nochichicone cahsi nichachalotl, cahsi quimichi, u cahsis u cahsis u cahsis inon urón inon cahsis para inon nicpia chichitu para macahsi Gientes amo niccaualia maquintehtsomah porque inon tlahtlacaqueh tuca ocachi inteligente chcichitu Queh giente nah niquilui hasta ocachi cuali chichitu ocachi nich- nichnieltoca que taha timitziluia ayic moxconi ayic moinon ixgastaro miac motomi uan taha nochi itgastaroua motomi uan in chichitu tla niccua gas, ompabits quichtiona yompa quibitsinoua gas, quitlolia oyahca yec tzoma inon o como icpia inombre sastsahtsili nochichi horita quemach omic nocapuleto obehbecuabe porque noyiuqui onasi bibientsitzitzin timitziluia tleca onahsi bibientzitzin porque ni es tlocapotztic ixtoquiebi de nica ixtoquiebi, ixtoquiebi nochi de nocoyistoc a ver uprobrecito hasta opeu cuali tlacua noiuqui tehua ticpolouah totlancoch, totlancoch ocquitbia bibientzitzin noiuqui in chicichitu, pero pos como naha ni tehsih <noise> nitehesih, pues este nicmanilia ihquin tithtilac, tihtilac miyete iete uan inon itic ienon casviela nic- Nic- Niccotona, cocotona cocotona, uan nictlalilia tla onoconcuahqui video tlana onoconcuahqui itzintli nictelaiuayoh uan imacati nochichi matlacua ua ihqui ua satepa inonualmocuipa uan yaniu ihcuel ocsipa nimoquisaya amo amo quicuas tututltitl ni piyuto porque ca youale quiyabi niquilbia axan teh capuleto otcan itcochis para macamo mocaba nepa ompa quiyaba, quemah cochia pero sacuchia yecotlanes ixquita yaque. yeiyia porque hay quino yaha mopitzas mopatio, hay tiquitas, hay tiquitac oua cateh chcichimeh tlilibis non mihmiquih mihmiqui, mihmiquih, pero tlalibis, amo itconcauas itla ipan momitl, inon monahnacasyoh ica mocomida porque ya con pahpalotoh uan amo nicniqui, niquiluia nah amo nicniqui noachca inchichci puro yeso nicmachtia, amo titlehcos nica u mo u molugar titlehcos titlehcos es hasta nicu. Oniquipiaya nototah cada mes Onaxiuayah amo, cada este cada que tichtocaroua ticateh doce tocn ticniteh ticateh mm cainon cada mes techtocaroua de un de primiero hasta el último del mes ticouasqueh una xiua Cuali nochichibaus campa ica capuleto ixualau mitstemohticateh mpaqui in chicichitu, pero porque yeh quitemouah nototah ¿cuali cah no chichi? octouaya ichichih posqueh amo tlen nits, amo tlenitzquisilia nototah probecito, uan n siempre ocon conahsi canih cah nochichih siempre u veces hasta amo xixibi tla sinti porquit cariteroti tedoce tocnihte mm cainon pos <hesitation> quimahsitiu non inon inon mes pos hasta xixihpan ahsiqui nototah provecito axiyahca yeh omic nototah yaca yeh omic u hasta chichitu yeh omic, noiuqui yam cah yeh acmo nicpia nochichih uxa oc toravia ictoua notielpoch, mejor mattlanico se intochichi tot- laixonayec amo nuco acmo nic amo yec momachtis nah amo ncniqui chichitu miquih, amo niqui porqui siqui plascamihmiqui, calaquih amo quintienderouah uan amo nicniqui ix Felipe naha amo nicniqui porque itoocaa Felipe, Felipe amo nicniqui amo nicniqui chichitu a yeh a yeh icniqui chicichitu porque nah inmati que yeh porque chcichitu tlacua uan nah amo inyectlamacas chichitu cainon ipiyumeh niquempia, niquimpiaia miqueh ipiyumeh, nah impiaya bexolomeh, piyumeh pitzomeh, nochi non nah onicpiaia uan oniquinnamacaya. Tla inon tlapobal bexolocucuneh nicbepoba bexoloconetzi oyacayequichtone oyaca ye iccuali para quicuas nicbica inonocapichtla ompa onoconamacaya inobexolomeh, inopiyumeh nocantelixteh, nochi niquinamacayah nah pos ya ica non niquinbepuaba, niquinbepuaba ixpayemehcoilbitl ixyahasitica mihcueiluitl uxo mostla, mostla intiyesqueh tibehbeyi, amo mostla pelantzitzi, mostla pelantzitzin, mostla inontreinta pelantzitzi U behbeyi hasta inon el treinta y uno ino behbeyi de mimehqui de mimehqui, canon ineh nihcualitaya nonqueh piyumeh porque niniechmaca no siecentavo, tutoltitl monamaca ya que nicpia para notela noso para notexcuani niccuatiu amo nixquitza ixcouati textli, pero man mahmana uan ohcon inuilita inmanas chica totunqui totela matcuacoh ohcon nicchihtica ohcon nicchiticah nah, pero pues uxo miercos sapayequihtoc acmo quiniquih acmo icniqui matlapahpuac porque cuali nibehbetzis noso cuali nicpostiquis no u quemah nunque porque nitlapahpaquete con el lavadiero u quemeh este noxoloh como cemento quimoxoloh sapara nic tlacoc no tobillo ixquita pusabuc, pusabuc nocxi pues onicuehcueli nicsentaroua niqui nicuali ninihnimeh ica inon icpia razón nicobierno. <noise>